Laha mahakasiky boiny aloha, tsy misy raha haiko ndra raiky satria zaho <hesitation> tsy nahitaky boiny nipetaky indraiky. <hesitation> Amy tele zaho mahita fa tsy haiko gn'agnarany raha reny vasa ino iaby. Zao o.